Misaotra anao fa tena tsy haiko izay nataoko raha tsy nisy anao fa tena nanampy be an'ahy mihintsy iny zavatra nataonao iny. Dia misaotra betsaka indrindra fa tena raha tsy nisy an'iny zavatra iny dia tsy vita ilay izy, dia tena mankasitraka fa tena nilaina be ilay zava- fanampina nataonao, misaotra betsaka indrindra e.